וויזוי מ'באקומט גענוג שלאף. <hesitation> פאר מ'גייט שלאפן- בערך צוויי שעה פאר דעם, פון דעמאלטס דארף מען אויפהערן צו קוקען אויף סקרינס און טעלעפונען, און נאכדעם ווען מ'גייט שלאפן דארף מען מאכן זיכער אז מ'גייט שלאפן גענוג פרי און מ'שלא- ווען מ'שלאפט איין, און מ'שטייט אויף- קיינער וועקט נישט אויף נאר ווען מ'שטייט אויף אליין דעמאלטס מיינט אז מ'איז גענוג אויסגעריהט.